هل تفضل العيش في قلعة أم سفينة فضاء؟ ولماذا؟ بفضّل اعيش في سفينة فضاء، لأنها بتخليك تشوف الكون بعينيك وتعيش مغامرة ما صارت لحد تقدر تستكشف الكواكب والنجوم وتعيش حر في الفضاء بعيد عن قيود الأرض تخيل العيش بين الكواكب والنجوم، تجربة ما تتكرر